Enh se ama nkndde nyun nmmde ke akpaniko edi ima koro <hesitation> nwed Abasi ọdọkho ete ima yak inaa ima koro ke Abasi efoeyeon otu owu, edieke ofo enyenede ima ono owu nte ofo umukere ndiyip mkpo nsie, umukemeke ǐ fiok mbana e umkemeke ndikemen inyene nsie mme mkpo oro nwed ibed etemede umukemeke ukanam koro ima edi akakan ibed se ntmde nno owu onyin edi se ami mamde, koro edieke ami mme mkpenyeneke ima mkpekemeke mbuana ke otu, mmekeme nditie mi idaha emi mkpo odu mmo ididọkhọ ikuud owu eke edi ke edi owu akpaniko ekeme ndibnana ke otu mkpo eke nnyin inamde mi ke ediue eti mkpo owu idikuud, koro edi a e kpukpru owu ke ebi ọdiọñọ sute owu ami ndide idighe owu emi nkamade asani ke esid, idighe ọwu nnyenede ubahare ke esid idighe owu emi enyenede usa ke esid, eke ami nkamade ke esid ini edi ma edieke nnyin imade kied ekan imade idem nnyin, nnyin inyin ukpasaña nte nkuku mkpọyọriyọ emi asanade udin kied ukukan mkpoyoriyo ike nkekud inwoñ kied idukke ke mkaha ikatuñ ino kied eken idi ke nnyin imekud inwoñ udia emj nnyin idade idia mkpo mmo onyiñ asaña kú din akadia ima etie ntro kied idiañakere ukpon kied. Ami umekemeke ndikọdọkhọ owu nte suaa enyin uka ma nim sua enyin uka kim ama indọkhode ke ima enye edi kpukpru mkpo sok Abasi ekpepde nnyin ima, ami nnyin ọdọkhọ owu kied eke nkudde yak nnyin isaña ke ima ke ima ada ubin obok kied ima ada ebi obok kied ima ada efok obok kied, ima ada ufok Abasi abok kied ima nidukho ke ufok Abasi, ufok Abasi ibohoke ndin ami ntro nmo owu nte ke ima edi akakan ibed emi nyin adade ete nnyin idae nte udia usenubok udia uwemeyi udia mbubreyii.